A na cha' cha'na sinee thi nthaxra jinthe <noise> o cha'na sine ndutsin ngatja' tsingathe nthajna para sinee xan kjon thi ndutsin ngatja'o ya cha'na.